نعم من المهم المشاركة بالتصويت في الانتخابات <hesitation> لإنه هو حق وواجب، فالتصويت هو حق المواطنين وهو وسيلة للمشاركة في اختيار القيادة وصنع القرارات اللي تؤثر في حياتهم اليومية، والتصويت جزء من المسؤولية المدنية اللي تساهم في تطوير المجتمع، وأيضًا من خلال التصويت يساهم الافراد في تحديد من يدير البلاد والسياسات اللي يتم تبنيها.